Ny loko volomboasary dia midika vokatra miakatra. Ny ao an-tsaiko voalohany rehefa mieritreritra hoe loko volombôsary dia toa hoe eo amin'ny saha anakiray feno voasary. De rehefa miakatra ny voasary eo a, de volomboasary daoly ny loko itanao. Izany hoe raha ho anà manokana izany de midika hoe fotoanan'ny vokatra- fotoanan'ny fiakaram-bokatra- fahavokarana ny loko volomboasary.